. Im emi nkedide syin owiñ, akamanam nnamke nte idem abiak inñ mbak etudo nkika nwed. Mmesima nfok nwed eto eti, im emi edọhọde ke nwed idukhe ami nsuk ndọhọ ke utọk ke nwed do mbak nka nfu nwed me nkekpep mkpo, me nka nkebra mbia. Edi ini emi nsikemede nte idem abiak inñ ubọk nte mtip ofo ọ akako tuep anam min, nte fin ke ikud ọkọñ inñ eti eti, ntak ah nyemke ndika inwoñ edi ekpedi, utu ke do idem ọsuk aks abiak inñ nte nte ke me nkahaka nwed.